Al e pa facil tiré a induviné e capì vaire lenghe a ie ënt ël mund, mi sun dë l'idea che a i ën siu almenu tremila perché tüt ëndua vade ti tröve cuaidün ch'a parla ën 'na manera diversa, al e vera che magara a sun pa d'lënghe, ma a sun a sun dë dialetti o comuncue lingue locali